Ty isa ty vorogne eto zane, amy ty faritsy misy ahy eto Madagasikara toy, zahay moa, zahay moa mpanarivo io, mpanarivo resake vorogne io zahay maro, mety le fa amam-pitonjatony aza na ataoko hoe mba tsy avandesako mety ao amin'ny arivo eo ho eo ty karazam-borogne ato ama- Madagasikara eto